नट नरा तरह का रेवे जने आपन अलग अलग जागे कश सका। <noise> अलग-अलग जगा ने लगा सका अन का नाव भी नरा नरा तरह का रेवे जसा की <noise> कैप नट होया कैसल नट होया कॉलिंग नट होया प्लेंज नट होया <noise> भारी एक्सल नट होयो फैंक मशीन नट होयो आसा नरा तरह का नट रेवे। अर ये सब नट अलग अलग जाग ने लगे जसा कपलिंग को नट कपलिंग में लगेगा मोटर साईकिल को नट मोटर साईकिल में लागे गो ईंजन को नट ईंजन में लागे गो। <noise> असा नट छोटा बड़ा भी रे वे नेनो नट नैना की जाग ने लगे बड़ों नट बड़ा की जाग ने लागे गो अस्य नट नरा तरह का रेवे। <noise>